Le patate caund al e gavaie a devu esi ben pulide, s'a sun sporche ëntà laveie e ëntà laseie süé dabin, pöi ëntà büteie vìa ën le casiëtte, ëntà pa laseie trop ëmbarunà, se no a fermentu o se üna a marsa pöi a cuminciu a marsé co i auti, pöi ëntà purteie ën la crota, ch'a sìa pa trop ümida e ch'a sìa bela frësca e laseie bin a lë scür së no a cuminciu a büté sübt i gich